Seareq-areq kaju weddingi taro deq nennia narekko deqna ipakei talebbireng tabbianni gangkanna tellungngesso gangkanna limangngesso narekko kaju laingnge pura nasu e palling maitta siesso siwenni